نعم التاريخ مهم لأنه يعطينا دروس ع-عن الماظى، ومن الماظى نفهم منه كيف تطورت المجتمعات والأمة ونتعلم من الأخطاء اللى حصلت وهذا الشي يعزز من جدرتنا على إتخاذ جرارات أفضل في المستجبل، وكمان أن نحنا نعرف عن تاريخ أجدادنا هذا شي حلو.